Kiso ki wokincim akwei abin irherhe mɛn ki korhe agorhe iwerkinci rherhe mɛn ki saki korhe nu tsuha borh akwei akirke mi ki fɔrh iyirhuwe ake ndakum binkutsu mi si de yirhukum ake ni nggum iben ake akarharha ni ki kiso ishaa ha ben ivang atenum ba weke mɛn ki saki zi azena kɔ ani tɛrha arhebo mɔ mgge ha itsu mɛn yisa azɛ ha gɛ ifa arhebo mɛn saki zi mɔ akwei ukau ku ghorh mɔ na zɛha ben atenum ba weke mɛn kizi nu mɛnaghokatsa ha na nakatserha ishaa ba wo ka hweng gɛ wo wu igbirhi zi gwerha agwerha mɛn ihweng agwerha agwerha mɛn ihweng agwerha awɔkackmɛn zi gwerha gwerha kaau arɔ iyang iyang mɔ wua kasi iya nga mɛn ku nga zi ku nga ki dzeka mɛn korhe nimiha ni mesuwe abɔ kasi hweng mbo agwerha kau har nu num kpu irhirhe har mbɔ tɔng aba kɔmbɔ wurhuwi ka si hwenga aynago mɛn dzurh nga zi tsuke na nang aka ghorha ni yesa nga tsuwe mɔ men ki zi mɛn mɔ tseku mɛn kishoo kamen ba hweng mɛn agberha kau <hesitation> mɛn ba igwerha gwerha kau ighenga yerh mɛn mɛn ki dze zi hwerh num mɔ ni faa akwei anang akɔrhikɔ kawu ghoghotake Hai weciki nga num ka dzeu mɛn da mɛn ki bvu mɛn adak mɛn ki bvu mɛn agau iyorh mɛn nã nan akase, nãn hã ngɔ ba nyɔ ananha ko mbɔ gɔrh ngɔ gɛ anerh ai-tsiya mɔ ngɔ si bemu ngɔ don anang ha awu ghoghota ke awu ifaa isurha na va we adzum borh mɛ kizi gberh ayerhe asu wekinciya cɛ izi sei mɔ nuf nderunga ngɔ hwengɔ ayerhe ha awu ku cɔɔ ifaa nggu ayerhe saka wu ku cɔɔ mɛn ba igberh ayerha nɔ ni fu sei mo na ayerha ngge mɛ ngge mɛ nu agwerhe ngge mɛ ki kpo ubin ku fu seisa ayerha nɔ nga corha man nggu tserh mɛn vi tong ivang kise mɛn vi tong ngɔ ba si tɔng bishu seisa ngɔ zi tong tsi nu dzu nu taiya nɔ tɔ ngɔ ba ziɔ kusa nggu tai ha ngɔ bera adak ngɔ fa fu za kwet bru tarh ngɔ dɛ rho mɔ ngɔ dɔrhu so nyanga ayerha zerhu, zerhu zerhu fuwa ngɔ kai ikai ngɔ side iya zerhu zerhu fuɔ mɔ ngɔ kai kai ko bɛn num mɛna bo mɔ na zɛ nɔ uyerhamɛn nya nimi agɛ nga vosha nasmen mɛn nga mɛna na bo nga ka ba saka ba yeba mɛn na hwenga ivang mɛnki saki ni zi aba hwenga ivanga mɛn ki saki ni zi nga saka za da iɔ itserh nga Ben ivanga ka hwenga ivang mɛn kini ki kwenge nga gberh asharhe se nga neka mɛn ki we na ciki akaba idɛ agwerha kawa ro mɛn ki nya nga ka dzeka nggu asharhe mɛn gvabi dzeya iti nga dze akɛn mɛn mɛn abo men kisi gumɛn arherhe mɛn hweng mɛn nga si tsia ru kaba mɛn ki tsi dɛ na nang ka ghorha nga ba dɛ kaba teiteisakɔ asherhanga ka kpɔm ko nga amia asharhe si tsia na nang mɛn meŋ ki kama i basa nga nukpo nga ba ba efen akɛrɛ mɛn zi afɛn akɛrhɛ nga ba ba afɛn akerhɛ mɛn zi afɛn akerhe amɛnangã ba dake nga rɔi atarr cɛ ni titang mɛ mɔ nu kaba mɛn na iyamen nga kani rɔi atarr mɛn tsi irim mɛn ba itsi irim nuku tsi irim mɛn ki hweng mɛn anang mɛn ba tsi irim dege ngɛ faa izimɛn anang kade derherhake mɛn na wurhi irim zsi ndzeka mɛn tɔ ivanga mɛn ba nya mɛn nga ka nyagei utarr mɛn ba itsi irhima nɔ nga si hwengã mɛn uku song kame nga zi nya kpa nya mɛn kizi varhandze ni gba nu ngɔ ni vabi ndzeya na wuya tirhimen nga dze akɛn mɛn tinumen ba tinumɛn ni mi ha nɛ <hesitation> nga ba za nya nimi nga za gberh ido ba tsuke na amɛɛ nga gɛ nga gberh idɔ ha nɔ tsuke na mɛ idɔk itong mɛn Si hwenga gɛ mɛn wu awɛkaci ama nm adza nga mɛn itsoi mɛn nya nimi mɛn bazi nya idok ira amɛɛ tɔ idɔkha ngɔ ba gber ciciya tsuke na mɛɛ cucci saka yang fafa si hwirhs na amɛɛ ba mɛn ba zi mɛn mɛ zi tsi na amɛɛ izidarh acucci idolk ha nɛ idarh idɔk ha ne ku ba ku idzeka na amɛɛ mbai fumuwe ngge na wiya ni tsi agwerha kau mɛn mɛn abika hweng agwerha kau ha nɛ sosai mɛn itsi agwerhakau mɛn nika ighom iyɔ ki yang na afafa iyɔ ki bvu ni ighɔm ngge ighɔm ngge tarhe na wiya ni agwerhakau mɛn ka riga zia nga nya gɛ nga ka tsu idɔk ha nɛ mɛn gbaiwe idokha si tsi mɛn ki gwerhagwerha kau nako ba idzeiivangmeng ki mba ni ya isha ishu mɛn kiwu kaa barha gu mɛn dzuka atsei amɛɛ ka tsirha na isha ishu mɛn tsirha na too mɛn tsirha na ivang kise kunya isha isha ishu mɛn ku nya itsi mɛn ka pɛrɛn ncen azɛ mɛɛ gɛ mɛɛ ki soru iyorh mɛn nuko ce mɛn ba itsi ni iya cɛ mboge mbo soruwa iyorh mɛni mɛn ki ti igwirh nukpɔ mbɔ ba gɛ sɛ? Mɛn gɛ mɛn ki sorhi iyorh mɛn borh mɛn kizi tsi na zɛ nɔ fa ba nerha kaza sorhi iyorha ngu fu fa, bɛn mɛn ki kwerh ayang bɛn mɛn ki gang ayanga no igwerhe agwerhe kau ivutuwe amɛɛ, amɛɛ ka vutuke iti mɛn ka pereng ga uzeu nu itsi mɛn mɛn gɛ ki sorhiyor nuko

Umɛn isaki ishoor isha igba umɛn isaki ifu nu ucuci arhe ni ishoor isha ni igɔm isi igbanmɛn iwei ige use umɛn igbamen inainai idɛ ifu nu ucuciharo uner har ae ashoor ha. itsimɛn agwerha kau mɛn, umɛn imba a ikwer a gwerha kau, ikwer agwerha kau ni imbvuta ami uba uyango amɛ uko umbo aba agɔrngo age utsi irhim ungo usi ibemungo amɛ aka ada anengke ikera, umɛn ina ikwer anyang umi uto umɛn imba idzemɛn umɔ ra az. ha ini iba ni iya faa umen indzir irhi udɔkamen inyirha adokamɛn injirha adoka isi ipfuro inya andɔka, inde unyemɛn kudzipa unyɛmɛn uku dzipa asumen aka gai ibarha uyaa unru mɛn ka perhang wko umbɔ age urhengu iyor isi imbemu mɛn, uduk nimiha use utsu iwuciki unya ucere umen ki izarha iwashi iyormɛn isi ibeemen udɛma rhima abanga mɛn, whe! Anum ungo udɛɛ eue umɛn ikimbere akia nu untsua anergwar aba ani iwosha azhe, umen iwosha azhe nu utsunga umɛn iki ini nggwerha ako ce aka tirha tser ikɛm anergwar nu utsuuhaa, ikɛn adokaaisi igbamɛn iwei agɛ awu utsu kada uwo azia akwer itok iki ibewe umbo aka kwer itok umi isi itai ivarhumen irhi uvarhu kperea na amena mɛn, isi kurhu mɛn utunani uwere ameka aba atoi iyorha

Nu dzau apata harɛ apatina ashimbo, apatinaka asiiyarha bambɔ ni iya apanina asi iyarha bambɔ ni iya ba, ashimbo atsuwe umbɔ itsu umbo asaka ayarhe adɛɛ udika usi uto na abang inu, nog uba wnya ipfurh ubii urha uba udzurkpɔ umɛ ungo uwu unga ungo uyo utsuk ubor ipfurh ubia rofa nu ioi mɔ isi igbamɛn iwei ibvui isi igbamɛn iwei ubin uku bewe ukai inayamɛn age umɛn iwoi awoi umɛn iti rha izimɛn ni ipfur ubi ha nu untsua ubaa unera iki ikpɔm urha abimen aba abea mɛɛn abea asi inyambɔ umbɔ agemen igha iyerhe ni isha age umɛn iwoi awoi aba ayisa mbi igha iyerhea umbi asi idzembi umi nu ubera aghabi iyerha age ni ivanga umbi tirhi aba awoi mɔa umbi adzeku bia azarhu-zherhe zerha-zerha zerhe zerha akore atɔng abang inu azia vara dze na su na aɔrha gha iyerhea nige se utsu mbi akorhe use utsumba ge asaka korhe nimia ingwe kici uge umen iwuri itsoi rukpo ivanga umɛn mba izimɛn iwoi da shike umbo asi ihweng anang mɛna iki woi umbo ra awoi mo umɛn izi iwoi umoa umbo ra umbo azia bea mɛn asi inyambɔ umbi ana woi mbi ana wura nang aka woi ivang iki sei na agu uwɔ aka dɛɛ itsurhu unyirha adɛɛ itsurhu unura aba adɛɛ itsurhu ugirha umbi aba azimbi ideki va, umbi ai wayiwe nga. Asi iwoinga urhɔng nga nggu nabi, ngge itsu umbɔ asi inymabɔ umbi umɛn iki ika urhonga nukpɔ iwoii ianki sei umɛn iziifooi uruci izi ifu ucuci irhu adua rhe imaa abang inu Ivang ikisei umɛn izi ifu ucuci irhu isei inumɔ abika bea mena atɔsa ra abia asi ihweng mbɔ age umɛn ini nizerha mbɔ aba agbambi nggu abiribe katsui unyirha agom unyirha afinmb, aba nyambɔ umbɔ akatɔng, umbɔ akeku unyirha cika unsera unera aba anyabo umbi uko umbɔ azi igau awoi yake ikɛi uba unera aki abema mbɔ atsu irhi bia udikanga age asaka kai iburmbɔ asaka tsu umbɔ anyambɔ ifɛtɛm umen iba itəng mɛnna aki awoi umɛn mambɔ inoi iba ibangge aba gbɛrmbɔ abvar idoor.